زما دپاره تر ټولو ښکلی واده هغه ده څې زما ملګري، دوستان، خپلوان، ا همصنفیان او داسې نور کسان ا څې ماته ګران دي او ا پې ویاړمه، هغوی په کې ګډون ولري ا همدارنګه ډيره ارامه فضا او ارام موزیک په کې په کې وي او ښکلي خواړه په کې وړاندې سي.